Niimuka mukasheeshe eki ndakiza eki ndakira kukora, naanenda hagira ekintu eki naashoma. Ndakira kunya obutabo bwangye ha simu manze naashomamu kakye kugira bwonko bwimuke, bumwe waashoma ekintu, kirako kirakoraki, kirakuha omuhanda nikyo ndakira kukora niimuka mukasheeshe, hamwe naamara kukora ekyo, ndeegororamu kakye hariho obworashanga wa- washu oturo twayenda kukukwata so niimuka ndabanza naayegororamu kakye nteere, nteereho bwa pureeshapusi nk'ikumi, nyenanuure, hati mbone kutandika kukora ebintu byangye.